Si pensu a l’annu dumila e quìnnici, l'associu a l'annu unni detti li primi esami a l’università e superai dd'ansia ca avìa. Fu un annu chinu di sodisfazioni e unni criscivi tantu. Lu dumila e quìnnici m'ajutau a èssiri na pirsuna chiù forti e responsàbili grazi a lu fattu ca jivi nta n’àutra citati a vìviri sulu.